Obihɛye sutik mitei safulu ki kpaya afani niye nii dɛni raini yɔɔ ko teh ke ke gwai nɛ jai ke wawa ke beke wawa keke waka abi niyɛ akwai iteh ke gwai hara waka abi akwai iteh ke gwai hara te keke waki okuŋ keke gwai kilin keke wako okun akwai ite keke gwai baku soni iya ni yɔɔko bɔɔ ka hɛ baku wa ku duka ni yɔɔko buku duka e yɔɔko shi chutik achau akpan ka goshi keke tukuye nobi ke bika doŋ keke hɛkeye wa yeka tuk eyɔɔko nike.